Comu mascota lo dela serpiente lo veu difici. Ya te digu que no son agradablis de tocal i escurrizas comu pa tené-las en cas. No lo veu peru ai genti que, güenu, pos las tieni enos terrarius essus. Lo que sí me llena más el oju es lo del coneju. Tienin essi pelu qu'es comu más gustosu de caricial i alos críus pos tamién les gusta de ve-lus. Peru amus, que estó mu a gustu en sin mascota dengunu, que no quieru yo ni serpientis ni culebras ni conejus ni perrus ni gatus.